Har vanya bÿi da nda ya nɚu ngulishaa alinya ngulishaa kyatɚ ɓɚla kwa ngɚ tarkua ki siyaɗa ngam ngam. To ngɚ kwamɚnya ada ɗa nacha na whi tsap tsap a gi tɚrkɚm atɚ <hesitation> tarku ɗa ngam ngam nga wunɚ ngha’a ngɚ ya hɚbiya hyaya atɚ mbwar ki gwa’a kwakuɗa hya ya laa kwa kuɗahya mɚnakɚu abɚra yo hɚti ashe atɚ kɚra ngam ngam ndai nga siyaɗa to ndaya siya bwakwa’a ngɚ ea siya ɗɚu siya ja hyaati kyo kɚra kulinyi nda ea siya kwakwa’a, a kinda ngɚ ja ya ha ɛa hɚ ja mɚsɚɗakɚ ja gagaɗɚ gagaɗa mava nda ea hya’ata ki kulinyi ga siya nda ngɚ ea ya nja fɚu ɗo makaranta ɚsakanda ja, hɚɗa, ya ha mɚsɚɗakɚu ama ya ha ana ɓwaɓwatɚu. Amaɗa ga haɗa, naya ngɚ zɚr nda zhangɚu anda <noise> dzaɗɚu atɚ ɗa ja sakanga daga tlɚrɚ malakɚu ana tlɚrɚ zɚr sal, nja fɚkɚɗa dɚhɚu ana ada ɗo ki sɚmaɗa eo ki tla adzɚu ya ada ɗa fɚ tlɚmɚnyi na zoa gagaɗɚ gagaɗa cha ghɚya zoa aki kulinyi, naya ngo bɚla bɚlam. ɛa nda siya eo ɓɚla bɚlam nda, cho gwa fiyaɗa fanyi ngam ga bɚlam laa ndɚ ghɚtɚu ama vanyi sɚda yo nau uya gaya nau mɚrɚ komi wa nda ea siya <hesitation> kwa kwa’a ngɚ ja sakanga, a gwatiyo makaranta ma bijir mak makaranta maya hyaati aku makaranta yo ki hɚya nyi akwa takɚu. Maya gwa hɚyanyi kwa takɚ ngɚ ja cho shi upuchi nda ya cho nda dzɚgwa gwaja ja, ea nda dzɚgwa shi ja akwatakɚu naya ngo ɓɚla sɚr shishi yà ha aku ɓɚla bɚlam, koda yake a bɚlam kodaya ke akwatakɚ kwakwa’a nda wa, ama gadizhi gadizhi ja o shili pakɚu oada o pakɚ oada, o pakɚ oada o mɚrtɚ ɗimi ɗimi ana oada gagaɗɚ gagaɗa ɚngɚ ea ha so sɚnda ea ya hɚ kwa ual-ualnyi nacha nga ɓɚla ɓɚla ɓɚla bɚla ɓɚla gadizhi ana mborara o shili pɚu ea sɚu aku sɚ zoa zoa o sɚwan di manda ya nda ɗa katsakarɚu, ngɚ ada ya zha gwa takɚ nda wa sɚnda a hɚti hakilu ɗa gagaɗɚ gagaɗɚ ja, aku hɚ ɗa aku vu kwakwa’a, nachangɚ ɗiji ɓiti aku mɚshi’ua dÿi ɓiti aku mɚshi’ua nn aku kwakwa’a kɚr zhang kul ake ta mɚlɚm aku gadai ghadar mɚlɚm ya naɗɚ ea adzɚr nn nda mbwanda eoo uya ɓiti ti kɚlnda ea go dɚl, eo gwa labiya mɚshi ua, eo labiya mɚshi’ua aku mɚshi’ua nda ngɚ eo ɗiji biti gɚɗɚka yo hubunda shala gwadɚlɚu makɚrɚu aka aka suki zhang maya tɚra chwaa a tɚɗɚti, maya tɚra chwa’a a tɚɗɚti maya tɚra chwa’a a tɚɗɚti ma eo gwa la ɓti nga, aku dɚl mɚshi’ua nga, dɚl zhang tanyi njo labiya nɚ sa. Nɚ waɗɚ tsɚu ada siya aku nda ngɚ eo chi kaya aku nda ngɚ eo ɚgnɚ ɓitir sa, ama nɚ sanda ada gi paanda nji nda ku vanya mɚlɚm wa ada vanyi waɗɚ da njo waɗa a kyaɗagi gya mar nda wa ya manjo gwa ga, kɚl nda njo gu layi njo gu layi tɚɗu, mahio gu tɚ layi tɚɗau ana shala ma’a siya shili tɚr kɚraka ko gwa ko gwa ɗÿi tsɚ biti, ma shili tɚ kɚraka ko gwa ko gwa ɗiji tsɚ ɓiti ko zɚbiya ni o tɚra, kwahɗa o siya ndzɚrokau kɚl siya njo siya tsɚngrɚmɚ tsɚngrɚmɚu ko dzɚgwa siya ko siya ɗiji tsɚ ɓiti kinda ko lɚbiya nyi anɚ vanyi ndɚu o dlɚutsɚ ngha, njo pɚu ngho shala gwadɚlɚ ngha o da ɗa o ngam tsabar labale, nda nja labiya ndzudo kɚu siya wi kiɗ ɚlɚm kiɗɚlɚm o da siya gɚrɚpɚu kɚr nja ɓɚla la vanyi sɚkɚ nja ɓɚla la vanyi sɚkɚu njo dzɚgwa hɚya ɓiti to, mɚsɚdakɚ ni ea gagaɗa gagaɗa ngam a eo zɚndi ma’a bɚra nda, tsu’u tanyi vanyi ngya mɚsɚɗakɚ biyama tsa ngyaku aku <hesitation> kwakwa’a kɚ ea nda wa bando ɚnga, mɚsɚɗakur nda ya ɗari ana hɚɗa ku zɚrkur ɗa aku mɚlɚm kɚ ea nda, kwakwaa nda nachangɚ eo hanyi ha’a ɛo hanyi ha’a har eo tsa eo ki hanyi aku vi nɚnnɚna, eo ki hanyi aku vi nɚnnɚna a tastɚ uhi eo ha’agwanyi nɚ vanya ndɚ ɚnya na. Ɛo ha’agwanyi nɚ vanya nɚ nɗɚ zɚkɚu ɚngɚ eo ki hanyi ha’a ma ea hanyi haa nga ko lari ha’a tanyi eo ha’aha’a tanyi eo ha’a, eo nyandi tɚm aman tɚm tipu aman ea dandɚrang dandɚrang ado taɓa tɚkɚna wunɚ ana ana apu wa sɚnda yo ngati ɗaɗi zhang cha kwa aku sɚnda yo ngti daɗi ngam a ɚnjin da sakanda wa ɚnjin, ɗatiya ual taɗa nja nda dzɚgwa shili na ɚnyin aku kwakwa’a nachangɚ ja eo biya ja eo biya ha’a ja, ya dɚhɚ ka ɚnga ngam ɗabə nda njo ɗaba nya ənji nda aɗo təkəbiya e ana ha’a kəea tə ɓəra we. Eo ɗzədiya bəra o da fwalaləu, eo ha’ati eo ha’agwa upwa, eo zhibiya kəbəteu, jigə da, shakali ɗa ma eo ha’a haanyi aɗa mənakə wa eo na miya ma’a maka ngati miya nɗa eon a aɗa mənakə wa, eo ngati ɗaɗi gagaɗe gagada əngə ja yo, nɗa a nɗa paɗəya ɗa gagaɗə gagaɗa ya nachangə ja eo ɗa’ama ja eo ɗla’ama, ma bijir kərsəmeti shili zamənya aɗa ngo ki gəditsənghə atsa aɗa ngha njo shiri ya nghə atsa ada ngha, njo shiri ya nghə ja naka kwamalakəu ko ki la’ama ja aki ki zamənya ada nhhja nda, mabə mətlə nga shili o da njo batiya ɗa yo təra ki sla’ama a ki zamənya ɗa aɗa zamə nya aɗa ɗa nda njo ha’au ɗa upu kyawa njo ɓiɗabiya da maləu, njo fətə ka vəla ti sər səma njo tsəmə təɗa ja, njo tlabiya da kara kəresəmas ja njo mbətəda. Ku gadəbul zhamg njo mɓəɓ uya ɗa sama ɗa kasa. Daga dankwali, dapa gaɗəmbul daga ləkutu aku ga ɗəmbul zhang əngo yo təra ja yo ki hamji ja məɗəfa nji mədəfa ma njo ma eo maingə ngani ja pəshir ta kampani vanyi səda njo na ta kampani, ənghəu njo tahu ɗəfə ja njo təkənda ki kya pəratlat atləu kowane ɗan vaklisiya go mbwa’alə hye- kwa siya ja ko taɓiya kyawa nghə tabtab tab njo kwasənya ja nachangə njo na suku dəfə kanpani njo ɗa’ama ja hanyi makərəu pəshir makərkunyi ja wurandə tinji ala’ama njo mərə ja njo səkə cika aki har hamji mədasəkə cika aiki har hamyi maɗarja njo bəla tagu tsəu ja paratlatla tatla winda nachangə njo mərti ənghəu njo siya hətə tsəu njo kwasəmja njo ɗzzgwa ləɓiya ea ja, naea kuli mahii inda ki ɗla’ama ja a ku ki zamənya aɗamə ea manjo ləɓiya ea ja, njo dəlɓiya ea ka reki, zeaa reki, <hesitation> reki nɗa parang parang nda ana ɗzacha dugu ɗugwa zwatatatə əngha ɓa’a mani ɓa’a nanɗa ba’a nanɗa.

Mayo dəkə nə ka ajiba ii, mando la a ma’a wi sə sainshin majo mayo səka abəra ya sakanda eo ngyan ki kə ea ya eo ki dlaama akuki zamə nya adan ea, eo ki hanyi mədəfa eo ala’a ma, njo da hətə ea, njo gəgau ea reki aku shala səada sənda njo labiya ea nə nga ndo mərə mamaki. Va ma ea ki na reki nɗa nganja kala wane nɗə nɗa ku ki nda nəlnja ninyi tab tab tabə zərəu ana nɗəra dəgal kər nja ninyi tab tab tabəu. Aa ənghəu njo na ja kwamaksha na shili tə mbwar ki dla’ama kala wa ku kinda, njo səkə shili ɗa pashinda to məsədakə gagaɗə gagaɗa ya ngati məsədakəkuru ana həda aku kwakwa’a bwabwatə ɗa macha gwa diji biti alai ɗol mashi’va nɗa bwabwa tə ɗa, ha. anga bwabwatə nga ama kuma chulə ngəna ngyekə ngyanda aku ɓyi nɗa aɗa eo həti nyi wi bwabwatə cha pa’a wa wi məsəɗakə gagadə gagadə eo ngati to ama əsakana atsəu ɗawa ngam biyar vu ana sa chanjati papatu agwa tinjiaku nə vua vua lairu.